Rehefa hanadio varavarankely an, dia sokafana ilay varavarankely iny an dia maka kifafa an, dia fafana tsara amin'iny mihitsy an hiala ilay vovoka.